Toh mjirmur yanayi rayuraku thaekurmur akwa lanku dam misali kumji anu askagu aburi dan zugu dan kul ahuri rayuwa dumurkra dan yudagu ndu mur adul <hesitation> petro danra magu adul petro dan kuku duyu adul yu adulnari malpetro galan dugu adulna malpetro dan yu asuni aburi malpetro naira hamsin galanur malpetro dan adu lassa ko uba naya ada hu ka kalazir yar kalazir kukuma aiyi kowagu adulmai anur mishi abban mishi malhim kolo alaya uvuri gaidu mallum bahaushi mallum kolo naja jan dela uwu kilakisa naja jan uvur dulna latuna naya ivirhu customa mida adu lassa kaka uva dugu koki aminu kuma nadan mjiri hu duya ahu petro ade adu lassa ga shili kila kisa gad ulna manaya piya aku liter mamji piyan aku liter twenty five naira ku galan nagu athai galanful kuku gasanaga liter daya harganana liter naira seten seten da biyar harga sana liter one fifty har long mji ivir bu agari latu sosai gasana tsal lakari one fifty na tsu gadari dari da tamanin anu bichiri ashiya liter pathu jan dubu agasu manyu anu aburi dubu aga suku. churguya kugu dubu agaharu muthuaga mtufakumi dubu agaharu muthuaga mtugu kumi mdu asuniba kowani mdur marghi kam naya asuni dubuke jaka jaka mtyu jan dubu pathu harukuthi jakajaka kwa aga yobe jan kobori galan abanku mashiku du naya wur humal duri adu lassa kaka suku diu wur januku latari mashin dumdum anga du p. R giu yu adulba mashinku latari yu dagu duniu adulbara mashi abangwa milliyan pathuagasu mashin aban har an above mashin, mashin tutuku fa du tsadar rayuwaku gasuku latarina mota kukudu mulda kuku duya gibu gibu kowa bathuka sunya dunaya ivur mbubu isa maina motama dubu haru agasu ko dubu mufufukuni yar moto latari yangu mamji achirun kobori motaga piyatsi uku yanayi rayuwaku achajuwa su kal dan coke yudagura cocacola dumur ivur mtu wur sa abanku kura cocala kam coke amairi pudum udunya coke yudagu naira goma shabiyar ishirin kolbaguda amaban cokeaban haru makur coke cocacola dugu asini haru makru dana aduvu. Wagu <hesitation> mbororo ayu cooke mai sai suprite sai fanta aga jankari ko brede brede kan mji kam kowa asuni brede latarna wagu adamu du bred era wagu adamu du bred era aiyi rayuwa ku abanku taliya taliyaku du gu asun ku aduki kwali guda zagu yi dagura kwali guda zaguna yudogu haru yudagu hargana tsada guda karya tsadar haru tsisu dija fara shulting amai ma arharu tsisuna zamari goodluck yar buhari yar zamani gu goodluck nawa dubu agasu gasa naga zamani gu buhari gosanaga dubu muthu aga haru mtufu abomku caton unu taliya abanku gajau kuzin mdu achu anu mdu mai gojau kumin macroni yar shinkafa latuna gi wir chu anun ku ar butar yar butagu lawan ladu ga huri atzir anu buta dai magu alculari butazu lawan ladu kam luja mahide adu aga iju dudan dudan myi uzanama so uzuu hadu lassa na har kubargac shinkafa mai purgam. Purgami wangu adanu angara ama mji wirga shinkafa meme alubagura mala gu amai aja du wagu mahaguana nduga ahiya ufagu salgudu alubagu du wangu yu ama azu tari shikata purgamiku kul ajakuchiba shige kwa jan baru pathu vwa wiriyi mji ajakuchiba gathai mala baki kujathai buhu fodukumi buhu tsisukumi aiyi yu abathuka thai latuga mentionuri thumgu wani wani mai tsisukum aiyi kobari buhuri yudawura jakakwa jaka mudufu jakakwa jakamudugu kobori buhu gasana dubu yudugu duba mtugu dubu fodu kobori buhu zam mji atiya toliya adi dubu fodu dubu mtufu uchur uchur dugu uhiku yudukurda yu mamji suka zuwa gubaga uhigiraku gawi chur gui yu adulubari buhu multhukumigapomtutu akura dubumuthu agaharumtufu chur giyu adulba du tsiyu yu bana lawan babagana lawan chur duyu adulbadu du tsiyu buhu muthukunigapomtufu akura dubu muthu aga haru mtugu mtugu gul adulba ga combaturi zuwa shina rayuwarba yudagura churgwa dubu haru muthuagasu gadubari yanayi rayuwaku abanku uhuwi. <hesitation> uhuwi tasa digi tsisa uhuwi murtala multhu tasar uhuwi ma yu athoriati bulda kaka mdu abulayu marghi nayi bathukara fatiyayu tasar uhwi muchi dugal ku murtala multhu jan arbain wandu hausa ba murtala mutha chic murtala muthu tasar uhuwi aban yudawu gasanu tasar masar tasar masar kobori buhu tasar masar har dubu aga su tutuku to naja ma aku sadar rayuwaku balai ku may anu buhuguda buhu guda buhur masar dubu muthuaga harumtutu mtu dubu mathuagaharumtugu dubu mathuagaharu mtugu mtugu buhur masar dubu multhuaa harumtufu buhu multhikumi aga su dubu muethuagam tufu dumur azuba vu ashna buhor masar yudagu buhu pathu dubutaru ko hamagasu kokuma duba tsisukumi masar buhu tutaku koboguda aban bathuka dulba kanta gu hassan yar kobari masar ga yani kanta gu hassanyar dan buhu tutuku jan adul anufu aban ga sugar sugar ma mji achu mai naya abumtu duri fiya umboa dan kilakisa kundurumu dugusu lan magu ahia umfagu. Tsugu abra jau mala abra kul dulba kidurumu gre ga guri gari kwaki ko guyu gaba dulba biscuit guyi ga piya azikwa ga nayi sugar magu asiua sai hayi dam vivi duguu akura lufa dugu jumma halt day magu achilbari kudunumu giyi dugu asuba musha ga dulba kidommu guyi ko biscuit dugu bubulkwa ayukida jumma ku sai hayi sa sallah la asar jan asa hlan maim du bura damu agasukumai yudagu kobori sugar odom da wani ma jan asa’a sugar dana supar naira hamsin napy asa’a ga fodu ama abaku sugar nang hamsina ayimai yu amai adu monday market ma sugar narra dari biyuma aiyimai ga tsada rayuwa mushar mur aluchiwa abar duda ara muoka rayuwa chimur akuaku aban mjigu adawanpa mushan dumur ayafa tahni du madu ahura nada mdu ahuda huri mota anu adan bulin tsai aga lidaguda arbzani kwa jaka makurba haru kwa jaka makur jaka makur ku yu dom ana abanku managu a convating wo rayuwari wor wodamada yar kuabankysaidai kumur agodi anu allah aban du zaman lvir bu agari zaman. Jangu du bulmur zamanku a. a rayuwar dadan naya kai keke a ulargu keke thuku keke thu mji ahura dulbada keke thuku dal ulida kaka gyraguda kakar kobori mota daga yeawa mishi marna adaya mulda isa jan adulba ga hurda adu chibu mutha aga haru muthu keke thu kadau ya abanuku dubu haru agasu magu althal bulinguda ma a bukar kurmai dubu haru agasu uyerwa ku gui adulba mutha pathu anu ziriya aga anuda anu zirda duyu anulba kuma dubu kumugapo mullche gou fasa dulba anu kurda chibu kumugapomthe aga hani mlirtu banbanchi haru mtutu jan upatsajada ama abanku magu a bukuri keke aban tsu a tsukwari kur mai anu tsadar raywo a abanou wa keke pathu dubu haru agasu mindugu achu aban anu rayuwa raywaku chi mur akwa dam tsu mji achichiba kurma balima sursum abanky sai wani da wani dan na ga siya dutu kula kula ga siya du bichi ga siya du hagu makur upukur bichi da a tsu aiyi mai anonga sai judapy aban sai ga.